तो मैं अपने परिवार के साथ समय बिताना ज्यादा अच्छा लगता है और मन को शांति मिलती है। क्या है, दोस्त कभीकाम नहीं आते, कुछ दोस्त हैं जो समय पर काम आते हैं। इसी कारण, मैं परिवार से बात करना और परिवार के साथ रहना ज्यादा पसंद करता हूँ।